Ñy toetsy ny ñ'andro a malezy añy: Ñy toetsy ny ñ'andro ndrozyb añy tsy miovaova fa torôpikaly avao, mizara roa ñy vanimpotoa ndrozy añy: misy ñy fotoany ñy mosôn avaratsy antiñan'eo, misy ñy fotoa maiky ñ'andro, tsy misy ñ'ora antsimo andrefa zay, lafa manintsy ñ'amindrozy añe tsy zakandrozy, misy ñ'ora, fe tsy orambe io fa oh eo avao.